हमारे शहर सर में होटल का किराया पांच सो और पांच हजार हो होटल का किराया तैतिहोक के फैसेलिटीज निर्भर करो और ‌जो सस्ते रूम अ तैतिहोक ज्यादा फैसलिटी ना दो सस्ते रूम में ऐसी ओर बहुत सारी फैसलिट ना दो।